ndikka mi waɗa ceede am dow experiences, gam to mi warii ceede am dow experiences, mi majjaayi, mi heɓaay mi ekkitoo ilmu kesum, mi heɓaay faamu e anndal dow kujeeji ɗi mi anndaa naane, to mi anndi kujeeji e faamu ɗum mi anndaa naane fo, ɗum wallay am, ɗum wallay yimɓe am, ɗum nafaa e aduna, ɗum yaray am yeeso.